ශ්‍රී ලංකාව ඉන්දියාව කැනඩාව ඇමරිකා එක්සත් ජනපදය එක්සත් රාජධානිය බංගලාදේශය පකිස්ථානය නේපාලය ඇෆ්ගනිස්ථානය මියන්මාරය සෞදි අරාබිය ලෙබනනය තුර්කිය ඉතාලිය ප්‍රංශය ජපානය චීනය උතුරු කොරියාව දකුණු කොරියාව ඕස්ට්‍රේලියාව නවසීලන්තය ඕමානය සයිප්‍රස් තායිලන්තය සිංගප්පූරුව ඩුබායි කටාර් මැලේසියාව මාලදිවයින ස්විස්ටර්ලන්තය නෙදර්ලන්තය කසකස්ථානය ඊශ්‍රායලය පලස්තීනය ඉරානය ඉරාකය බෙල්ජියම කොලොම්බියාව